Ngënko nganjee ngëncëlëna bërëm acum mee dí bíwínjí ací ngí bënkuráar njí dí kanţáam: ufúkú, unjënk, ufál, untúmp, ngënko pëţaţ, ungul ee ngëcëlëna bërëm ngonko kayá kafer kanţas koo ngëndee. Uncí mënjeej ekëzampël umboopal ee ngënko pëţaţ ngëmënţú ngun kamoobun ngëboopal uwala pënţas ngënko ngëntíis ngí pur pëndee na bërëm.